Kolera blie fônse ndraiky, mariky ny elegansy izy io, de alalin̈y. Matetiky zen̈y olo man̈ano izy io kô fa olo andeha hamonjy soare àby ren̈y ôhatra man̈ano lamba blie fônse àby in̈y mba izahavan̈a izy zan̈y, tire an-ten̈a in̈y tsara izy karàha zen̈y.